Naꞌ tiempra nina lach mietga lagullee de sanmiguele no buewelnadelə buenaldan por jemple chote iner naldro xsilnal yacheg galallꞌ birch kacheptubr kador ka tapchi naldaa yadeuchi debguelkanal donal dobro dolowelkə chote este febrer porsi brozu porsi bui bui zeguenal dezaguenal witide rraa ya parlomax dará chnigna laglaldayi yote resano badetora <hesitation> nirierachin bayaron poner yaderaba tiemp ldaana ya lo parlo tietira bolnina neno abrilke kesin yaaneldaa yaneri ldaa kersil guchil naldaa parlomay dii gak demasiate loldach chewalona ldaa narala tiemblaa ya parlorlonono lo junkela nomyesieg yawguere pareteg zezag naldaaben lo jul kenak tiempo nisguied bcheni sguia sguienlo zededane sguiel dokra lobooka naldayaa pare nieladechen zoptiembrcha lach chenilalaskiall sguenald wla yeschegbuild nisguia dianen este. Dianen este buedria brekeki- kiguia bchenel guiguia guenerchengal, chaparlo tiemblana estenila doxezlagalna gazie cheguebrichcheꞌ naꞌ yazebig pake galna chiya parlo dicembr sekna tiempna chonna nal chererbuen to shamar na to rsuetr lako porkria labuesnex dekerniers guilnald yegchegak par cheptub katꞌ le chil katap chinachayi yapar guchina pakeyarin pakemietnal <hesitation> grara tukeloboke naꞌ nieritira galnald nine, axta tiemp galdani nal noviembr diciembr inerne na kon febrerni no bamboo naꞌ bewꞌnimas nal.